Maro karazagny foagna edy môkany ny fomba atao mbô <hesitation> ampahatàgna anle hena e, afaka zegny izy ampahamenigny e, atao karaha atô antsalazana regny, ya karaha le hena le ande hatogno regny zegny izy fô izy koa fô izy ampahamenigny ake, de misy ndraiky negny sasany atô anaty frigidera avy ake, misy negny sasany <hesitation> mampiasa sous vide regny zare defa mety.